Esie raka amatuma khandi endi nende ing'ombe ingusinjia amavere shinyolanga mwo irunjiranga avana eskulu fisi khandi hango wanje sherundanga tawe embukulanga amatuma kembetsanga nerusie mukunda nerumishira khandi erakangakho tsifwa nerumishira khandi hango wanje ndayanga ing'ombe ndayanga ing'ombe ing'ombe eyo echihe olusi niirumishira na khandi naraka nolusi olusi lwene shengulanga tawe <hesitation> eshindi endi nende avana enjungangakho avana khandi esie omwene ndichunganga shichira okhulondokhana afia ive indayi endekhakho orusuma nendachira norufwa nendachira shichira okhulondokhana embe nende afia indayi nehe noli munthu paka okasie munthu weyekho munthu opangusekhomo niyo ekasi yekholanga nekhandi okusinjiakhu oruvere runo wakhakusia oruvere runo nekhandi orundu onywerakho ichai echai yeneyo ikhaviranga mumavere ako ne Ovulayi vwene mbu efwe mumatukhu kefu kano khwenyanga ovulindi okhulondokhana mbu <hesitation> khunyolakho omundu unyala okhukhonya shichira khuli nende <hesitation> ingo wanje eyi endi sienyena omusakhulu wanje shaliho tawe yatsia khale ne ndikombakho shinga lwo omundu anyala okhukhonyakho shichira hunyolirakho akhasimoni hunyolikho shina niyakhonya mumatukhu kano ne mumatukhu kano khandi khuvere nende mchatala kuvereho mbu khukhonye avana khukhonye avevusi ne khunyolanga tawe ne khandi khukhayungwa hukhukhayirungwa khuvetsanga nende mapato tawe shichira mapato kano okhunyola esaa yindi khandi novutinyu shichira nonyola mapato kano onyolangakho inyanga ndala khandi olundi luno okhaywa mana okhaywakhotsa nekhole endie shichira okhulondokhana mbu <hesitation> ovuchume vwayetsire ovu ovutinyu ovuchume novutinyu khandi shinga lwonyola okhunyola amang'ondo kavula novuchume vuno vurulanga khulishina vurulanga khu vurulanga shichira chira omwene nokhava tsifwa tsino okusinjakhu isa yindi okusiekho orufwa runo isa yindi onyole orufwa oro amang'ondo kavulamu okalukha netsifwa ingo. Mana kakhuramba lano tsifwa tsino nekhakalukha natsio hingo novwikhonyi nenyole endie nindio lwa amakhuwa kali mwitala lianje nindio likali <hesitation> sie embolanga <hesitation> mushivala muno nolimwo ololangakho amakhuwa amanji khandi ololakhu amavi noli mushivala muno nindio lukavetsanga ne ndikombanga kata nango wanje hene omundu yetse yakhonyekhu shichira okhulondokhana omundu niyangasiriakhu kata mumbweru muno nembulira ovulayi shichira mumbweru muno mwasasikha nakhukasiriakhu mumbweru nekhandi imbulira ovulayi shichira amapato shonyolanga amapato inyanga ndala ta paka okhave khonyole nenolanyola ta mwana wanje khandi nonyola novutinyu <hesitation> isa yindi onyala okhutsia kata womundu nosavakhu eshindu shino nomundu akhuvolera mbu embula nomanyire okhurala khulia khandi onyola novutinyu <hesitation> khusayanga mbu nyasaye ikhukhonye avandu muno vomushalo muno mukhukhonyenjekhwo avandu vakhuli <hesitation> mutsingongo mutsi mutsingongo mukhonyakhu nekhandi khuhulira ovula ovulayi. Esie elindi liemalira vaye kata esie engorwa shembolanga enyalakhuva nembolanga amakoso khuvolanga khuve nende mushialo muno khuve nende <hesitation> vuhusiano khuve nende vulala lano noli nende ovulala nonyolakho owashio alakhukhonyanga shichira novola mbu wikhaletsa munthu umu wenyenetsa mowetememo wenyene shinonyole omundu hukhukhonya ta paka osutekho evuleka khonyole omundu hukhonya nevutsa witema wenyena nonyole omundu kweli shonyola kho khuvolanga nyasaye ikhukhonye khuvekho nende omundu onyala okhukhola shina hunyala okhukhonya nekhusayanga khusayanga ovulamu vuno vutsirire vurio okhukhonya mushivala muno shichira noli mushivala muno paka okho okhonywe nendio kembere nako orio muno.